वाटर पुरुफ कपड़ा पानी में नहीं घूशने वाले होगत है। इस कपड़ा कटिंग और लेमिनेशन के मदद से जल। रोधी बनावल गया है वाटर पुरुफ कपड़ा टिकाउं। और मजबूत होगत है वाटर पुरुफ कपड़ा बारिश जैकेट। वर्क वियर और आउटोर स्पोर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर। जा जाचे जल परतिरोधी कपड़े पानी के संपर्क में आने से। चत्री गरस्त कभी नहीं होगत है इस कपड़े छिद्र पुन होगत है।